Aduna ina weltii e ngal karallaagal, so un waɗi hoɓɓe a ndu duniyaaru, en bawai nanon ko ɓe ngiyaata, ngam so ɓe bonnana en.